أكتر رياضة كنت متقناها هي رياضة السلة اتعلمتها من وأنا خمستاشر سنة وكنت دايما بروح حصص فردية وبفضل اتمرن عليها وده خلاني أبقى اشطر وكنت بدخل مسابقات محلية وفي مرة طلعت الأول ومرة طلعت التاني ومرة طلعت التالت على المركز ولسه هدخل بعد كده في مسابقات عالمية.